No ku inemine lätt tüüle, sis tä võtt tüüvahendiq üteh. Ja üte oppaja tüüvahendiq ommaq: koolikott ilmadu hulka vihkõ, <hesitation> ksustikidõ, pleiätside ja pastakidõga, pluss viil kell, ja sis kääriq ja liimipulk.